Ny ahy aloha izao ny fomba nandrisihako ny zanako hoe hanao fanatanjahantena dia miaraka izahay isa-maraina mandeha mihazakazaka kely ohatr'izay, dia zatra tsikelikely teny izy dia lasa tia fanatanjahantena be izy amin'izao